En Singapur es mu anombrau el Festival delas Luzis, que es un rehuiju que celebra la vitoria del bien sobri el mal i se celebra luminandu-lu tou. Se luminan con lámpara d'azeiti i velas las casas i los templus i toas essas cosas. Alogu hazin aspeci de debuju geométricu conas velas que representa la prosperidá. Esti festival lo celebran a mediaus d'otubri i de noviembri i dura unus cincu o seis días i concidi cona Luna Nueva. S'ajunta tola familia pa comel tamién i entrecambian presentis.